Ya, frein-gny zegny, <hesitation> ya frein-gny zegny bôko zegny <hesitation> ahafahagny mampijanony le <hesitation> bisiklety, bisiklety no tomoboly de koa raha izy amy bisiklety zegny le amy gidon-gno atô zagny agny zegny placen'ny frein, de izy kaofa potserintegna zegny izy de midoko bisikleta igny, amy tomobily ndraiky edy izy karaha idiavana zay izy aroa amy raha ambany aroa ary, kaofa hidiavintegna frein igny de mijanona zegny tomobily.